It zotiga qarab o'zgaradi, kichik zotlar uchun o'ttiz daqiqadan bir ikki soatgacha <hesitation> aktiv xarakat <hesitation> yetarli bo'lsa katta yoki energiyaga boy zotlar uchun kamida <hesitation> ikki uch yoki to'rt soat va mashq talab qilinadi va ular <hesitation> asosan kunning <hesitation> katta ko'pchilik qismida aktiv xarakatda bo'lishadi.